सब्ज़ी अलग-अलग समय तक ताज़ी रह सकदी, पर लगभग तीन सी सात दिन तक फ़्रिज मा ठीक रौंदी । पत्तेदार सब्ज़ी जन पालक या धनिया तीन सी पांच दिन मा खराब होन लगदु । गाजर, गोभी, और शिमला मिर्च जन सब्जी त एक हफ़्ता तक चल जांदी। जड़ वाली सब्ज़ियाँ जन आलू, आदु, या प्याज फ़्रिज मा ना पर, ठंडी और सूखी जगह मां ठीक रह जान्दी।